عشان اركب دراجة نارية ضروري اتأكد اني لابسة الخوذة، بعدين ابدأ بالتوازن واحاول احط احاول احط قدم على الارض والقدم الثانية على الدواسة، بعدين ادفع نفسي يعني للامام، وبعدين ارفع القدم اللي على الارض، وبعدين احطها على الدواسة الثانية،، وابدأ بدوسة خفيفة واركز على التوازن.